<hesitation> sharia durani tumienon <hesitation> dansamuu kwa sababu akishin dansa hiiteinnif wontun <hesitation> yaani inama duran ama kubbetuf inamma amtan ishuf inama duranin tafauttia akinin tafautia yaani wondudun habadilikite <hesitation> gaf sun innaman srkali kabah <hesitation> inaman <hesitation> gaf sun serkali kaba amtan serkali hinkabu mal amtan won fulani kaba amtan hinkabuu dub wontun haetbadilikite <hesitation> waat won durani tumietet won sunin wat hiijemtu won amtanatin tanunkas jirn